Japon dum bombardement gaɗaɗo tome ,fa yimɓe kohee muɗum ana latoo so ndimaama fu kohee yimɓe ɗiɗom, ɗum dum yo humɗe wade ton bomne. <hesitation> E ley anndal an banngal Sapon ka, yo huunde mawnde non e <hesitation> ŋissa leydi maɓɓe ndii. Ayyo.